Mi wawan mi dampa mi dilla babal daidum be kosde am daga fajjira to veti ha jemma mi somai ngam mido mari terde chattudum.